तंत ते मेँ हर महीने कही ना कही जांदू च मैँ ते घूमने का बहुत शौक च और जो रहन की बारी औली तो कम से कम एक हफ्ते ते लगते औलु तक